Oire ovivu reo a oaia toupaveira, ragai vavi aro, osa vavoiso toupaoro uriorae ra aue garevira, oire vaviva riro raepa ragai varo osa vo vutaoia riakova ou oro urio raera, vovutao iare osa oiso toupavoi, ari ragaia touvira toupaivera vavi. Oiso ita osaa eakea avero regeri ara pilai vi ta oara pura paioveira vavoiso va rovoo aiava, uva osa garevisivi osa toupa, oire vo vutao iare uva osa aite ragai tokiparo urio paro, vovutao iare, ari evaravi aita ora osa purapa. Evaravi aue rovi osa kaepaoro urio para, eakere osa ragai tavievere akova, ari eva puravere, vosa eake vire ragai aue vere, uvare vaarita rugopavoi osa osa